A cultura Argentina ë e bukur, ë një shurbes çë kan in comuni me një vend arbëresh te Kallabriet çë i thon Lungro, arbërisht Ungra, se praticamenti pin të dia matin, mati ë një bar <noise> përçë pin matin, ë një tradicjon arxhentine çë però pran me i fenomeni di immigrazione di ritorno, gjinde arbëreshë di Lungro çë van in Argentina pran ju mjodhën pometa prapa e prurën këtë matë e edhe sot Ungjër, atje a Lungro, pinë na dit matin, si tradicjon, si u tè pë nglisët.